Hevitry diso mikasika amboa ndreky edy matetika amboa le miregniregny regny regny gn'ataon'olo <hesitation> amboa tegna môra romotro nefa amboa kô miregniregny egny mahalagna fô môra romotra fa amboa le tarimigna andragno regny ny tegna môra romotro indrindra.